المشروع اللي راني نأسس فيه ضركا وراني نخدم <hesitation> على جالو هو ني نأسس شركه عملاقه، في ال- الذكاء الإصطناعي ولا في في التسويق الإلكتروني، وشاتي نغزو العالم بال- الأفكار <hesitation> والمنتجات العال- الجزائريه في كل أسواق العالم، وخاصة البترول والهندسه الميكانيكيه.